גאט האט אונז געמאכט איין מינע וועג און איך האלט אז ס'איז נישט עטיש צו טוישן די וועג וויאזוי גאט האט אונז געמאכט עקארדינג צו וואס אנדערע מענטשן מיינען איז בעסער פאר אונז, בעסער ווי וואס ער האט געטון.